﻿Avstraliya madaniyati, mahalliy aboriginal madaniyati va yevropalik ko'chmanchilar tomonidan yaratilgan. Rang barang aralashmadir. Avstriyaliklar oʻzlarining ananaviy sanʼatlari va raqslari, masalan, aboriginal hikoyalarini qadrlaydilar.